Raraguennironbuena na este nimiet guniaꞌ esnilaguingay nansh guin guin mansan toran bali <hesitation> chinalaguin guill guin guinshnilangya <noise> ner- neraba neran mietlabichgue nena kon chnilare yinꞌ guin guinrogueꞌ niraksakra este nierni no chil reyenrake.